Tikuá kuxkuiyo xuka nii kayo'ó, okoyo iin nduté ho choyo ndaga iin yuchí ya'á tiyayuu yeen kuechi ndanga kuu tikua mandarina, nayo'o yuxnga xuxkió ndeko'o yuxhinga ho iindeyu teyuu chikukayó, kuu yo'ó yó nayo'o azucar nayó iin panela, techonde nikayó nuu teon nondeó ón té tizukaní kuu kukayuu ndé ón undekuande nión ndekauchí ndekaxan duyute cayuu ndakani té.